Boobu bu la rombee fii <noise> rek xet bi rek mun na fi am weer <noise> bu doxotee fii sa yére yi nga sol yow danga koy summi <noise> bu bàyyee bu doxotee rek yére yooyu waroon nga ko summi <noise> waxumalaa nag mu romb fii xetam bi rek déedéet <noise> danga sangu juróom-ñaari sangu <noise> du du doy <noise> wexeñ la mu tudd. Bànqo, bëy ak wexe ñett yii de xeeñ nañ, bukki tamit xeeñ na.